للاسف ما عندي نباتات ولا ورود. ا نا يعتبر اني جيد في زراعة الحدائج بسبب انه كان زمان عندنا مزرعة وكنت اشارك في زراعة الاشجار مع امي مع بابا. بس الحين ما عندي حديجة عشان كدا ما عندي نباتات ولا عندي ورود في البيت.